Ndiyam ina ɓuuɓtoo walla ina ɓeydee e ɓuuɓri, ɓuuɓri ina fecca ndiyam e ɓuuɓri tokosiri, Toɓɓe ina njaltina e weeyo ko wayi no ɓuuɓri, ina ɓeyda ɓuuɓri henndu.